نبغي نشرب الشاربات هي تـ تعصر الليم و تزيده الما البارد. تزيده شـ السكر على حساب واش تبغي انت. شوية لافاني باش علابال البنة. كاين لي يدير لافاني و لا كـ كاين لي يبغي يزيد شوية شب بصح أنا ما نزيدلهش و تخلّطهم مليح مليح و ديره يبرد.